Megye dzi dɛ obi a ɔtow ndwom botum akɔ do ayɛ akyɛr sen obi a ɔdze "paint" yɛ edwuma. Ntsi ne dɛm ntsi mɛpɛ dɛ mɛyɛ obi a ɔtow ndwom.